Mizaha film mampomoehy zao tiatiako toizay mizaha film mampalahelo, <hesitation> satria zô ko mizaha film mampomoehy ai mbô tegna oe mahazo aigna zegny anô akeo mbô falifaly, mbô magnala le <hesitation> fahavigniragna anô na ko oe le olankolagna leha nahazo anô kôgny fa anô kô fa mizaha le film mam <hesitation> palahelo zegny ai vô may anô <hesitation> tafavarigna agnaty olana vô may maratra fô ake.